بصراحة نحنا مدينتنا مشهورة بل الاكلات الموصلية والطيبي يعني كلش ونفسنا الطيب فاي اكلي اعتقد غاح احبوها الي غاح اضوقون من اكلنا واكثغ اكلي نحنا مشهورين بيا الكبة الموصلي اعتقد هيا الي طعيتوهاغاح اكون شي مميز عن بقية الاكلات وغريب للكل.